الاحترام لان <hesitation> بكل بساطه انت لو شخص محدش بيحترمك-يبقي انت شخصيتك ضعيفه معندكش كرامه محدش هيحبك لان هما هيستهزأو بيك <noise> فا-انت هتقبي ثقتك في نفسك اقل بكتير لاكن مع الاحترام هتلاقي الحب